العطله المثالي بالنسبه ليا أنك تروح مع صحابك، تروح تحوس مع صحابك ا سيدي، تروحو تدورو وتروحو تحوسو تروحو تشوفو مدن جدد، تشوفو الناس تروحو للبحر تصورو تقصرو تضحكو مع بعضاكم البعض ومن بعد ترقدو، خبطوها برقده، تاكلو مليح، تشرب مليح، و <hesitation> هادي هي، وتعقب وقت تصور دير ذكريات، باه تتفكر بيها صحيب- صحابك و <hesitation> خلاص.